عشان تثبت <hesitation> برنامج على ياهات فكة أول شي تمشي لمتجر التطببيقات <noise> ت- ت- تبع البرنامج ولا تمشي بالجوجل بلاي، طبعا تكتب في البحث البرنامج اللي تبيه تبتوا <noise> يطلع لك الاسم، خلاص بعدها بعد يطلع لك الاسم <hesitation> بعد يطلع لك الاسم <hesitation> دير تنزيل، بعد تنزيل إتبتى على الهاتف.